Ya za'a waabi nɔŋɛ la ya ɛɛra tisi paa, beni n sɔi bala? La de la yãma n de boole wipɛɛbereba duma la ti ba yi'ira referees la bii, beni tugum sɔna ti ya ba'am ɛɛra tisi tisi bala. Bakɔi n kɔ'ɔm yen kiira woo, ti ai mam ye la ke. Ba san kɔ'ɔm yen yi fu ti oo abunɔ, fu kan basɛ ti sibi bii laserɛ wa tu kiŋɛ ta iŋɛ ŋwana wa, ti oo yãma ye la ke. Mam nyaa ka bɔkɛ la, yãma za'a waabi la nyaa ba'am ɛɛra bala la dɛna la ya boole la ti ba ni tugum loose ya basɛ satisi satisi ti ya ɛɛra pɛɛbera bii, yãma miŋa tari ya ligeri bɔta ya ɛ baŋɛ tisi la za'a waabi ani se'em la sɔi ti ya ɛɛra bala, bii la tugum dɛna la beni ti ya ɛɛra ŋwana wa. Mam boti la ya kɔ'ɔm yele mam zina ti n baŋɛ. La me san dɛna la n lagum bɔna bini n lagum bɔna.